Ete sepuka de tuni yai iya nai na akuse mahidup pe hoho'e moa mahono sai sa ke mapikire moa mahono sae sake mahono tamata la' si hati ida'e mo'o me mahono sai sake akuse mahono tamata si hatike sinane moa na akuse mahidupe ko heeeee kaiti sinese hoho'e'i a saka tuka hoho'e moa ahono sae sake akuse a'ono oe na ahono ho'eke tamata lae ne isayane moa i sukua o ihatalia se atalia na mu i suka wea me aise ahono sae sa na a hono ida'e tamata lai i lalai u mu'i soune i i suka mou'o akuse idu itai uhatalia mo'o itagorea mo'o na akuse ma hidupeke hoho'e Lain sayange laeng na mahidup ke a man aman i mahono sepu yeke natuni yai lai te lapai de isayaneka male'e na sepuka mahidup eke hoho'e i'i mahono hoho'e moa na ketika mahono wa o'e ke' tamata loke hooooa a hono pai hoho'eke asuka hoho'e le'e me aise ahono sai sa ehomo ahono a suka sai sake'e homo ole emua na ngat akuse mahono ke mahono hoho'e